طبعاً هى كرة القدم من يوم أنا ورع صغير ما ألعب غير كرة القدم يعنى ، هى مثلاً ذكرى مفظلة إنى كنت العب فى دورى المدرسة وفزنا بالدورى حق المدرسة يعنى ، هذى ذكرى مميزة جداً يعنى إنك تفوز بالبطولة وانت صغير يعتبر شى بطولى يعنى.